إذا سافرنا على بلد أجنبي وضُعنا في و إذا كانت لُغتنا ال- <hesitation> الأجنبيّة ما كتير أويّة كتير شي صعب شعور صعب إنّك تكون بي مكان إنت ما فاهم منّو شي وما عارف منّو شي وما بتعرف أشخاص الّي هونيكة فينا نستعين بالتّلفون الغوغل، فينا نكتُب مسلاً كيف فينا نلائي هالمنطئة المُعيّنة الّي نحن رايحين عليا؟ فينا نفسّر يمكن الكلام الّي نحن لازم نسألو للأشخاص الموجودة هونيكة ادّلنا فينا نفسّر عالغوغل إنّو أنا مسلاً بدّي هاي الكلمة كيف فسّرا بال english لا غيري يفهما و مُمكن لائي حل، يمكن إطلع بي تاكسي خلّي التّاكسي اكتب لا تاكسي أنا يمكن <hesitation> حاول إكتبلو كم كلمة هوّ يربط هالكلمات بي بعضا ويدلني و يساعدني، و <hesitation> وإذا كان حظنا حلو في يمكن نلائي حدا هونيكي يفهم علينا كم كلمة عربي خلّينا نوصّي خلّينا يساعدنا ويوصّلنا للمكان الّي نحن <hesitation> رايحين عليه، ومُمكن إفتح مسلاً map أفتح الخريطة اكتُب أنا لا وين بدّي روح ومُمكن يساعدنا بس هلّأ بياخُد- بياخُد معنا شوي زيادة لأنّو <hesitation> متل ما نحن ما- ما كتير منعرف بي هيدا البلد فا بدنا إذا- إذا مسلاً تواجد معنا أشخاص <hesitation> مُمكن تفهم علينا عربي، أو مسلاً نحاول أد ما فينا ما- نسف- ما نسافر على بلد أجنبي ما معنا حدا مُمكن يعرف ي- يمشّي الحال هونيك ويساعدنا. <hesitation> ومُمكن إذا نحن عارفين أبل بوئت إنّو نحن مسافرين على هيدا المكان <hesitation> فينا نعمل أبل دراسات فينا نبحس عن الموضوع، فينا نكتُب يمكن كمان كم كلمة فيا تسعدنا هونيك مسلاً أنا إحمل ورئة أكتُب فيا المناطئ الّي أنا بدّي روح عليا كم كلمة أنا بستعملا أساسيّة بالمناطئ الأجنبيّة فيني أنا طلّع الورئة وفرجيا لا- لا حيلّا شخص هونيكة ئلّو please إنّو إذا فيكي تساعدني أنا بدّي روح لا هالمحل و أكيدة يعني كل إنسان بيئدر يمرُئلو كم كلمة english يخلّص حالو من الموضوع ويعني في كتير أساليب مُمكن تخلّينا انقذنا بي هيدا الوضع وبس.